اعتقد انه اذا يعني امشي اكدر ثلاث كيلومترات هيجي يعني اني مخليتلي خمسة الاف خطوة باليوم فأعتقد يعني انه لو اسويه خمسة الاف بالنسبة لثلاث كيلومترات ممتاكدة